Miyiɗi mi aawa ɓulumji So mi waɗi woni fowru ngam hokkude ndiyam, mi ɗon waɗi. Miɗo hokkude mbodɗe fowru e cuuɗi, mi waɗi roɓɓe ngal ɗo waɗi ɗuum ngam mi njogii ngam duppeede yitteede. Mi ɗon waɗi mbodɗe ɗe joni, maanaɓe e mori